Akwa duniya nga sutu ƙa man de palani, ma nganini mbru kwa ɓukchi, mbrura kuchali, amma ɗiya akwa nzizi duniya ma nda pala nda madari anta nga tara nga simra kurni ma nda kwa garin sura kurni, to ndagi ƙa mande pala ɗiya nda pani an tsu mamadu na narna mamadu na narna ma da garin ni hir ni luktu tara piknakwa nzi, kamyar tan sutu inda hirani tu da hira ni tsaɗuɗau ma ga nuta la kurni, sha ɗi kwa wa garini dide ade kwa wa ko thabru kur ade kwa wa, amma ɗiya nutani mwa var, ma nga nuta tsuwa ga nga msira, ma ganɗi nutu wa tsuwa ga ta ɗa bwani, nga wuta luku ta ya ri kwa nzizi, nzizi na suɗa tsuwa, sai luktu yara nzizi ka ƙi na kwa, yar na hara su apa ndaka raɓa ganani, ma ta hara suni, tin miƙa valtha minti suɗa ta hara ka ta tamthara, yar ɗi na pawa ga gaɓala yar pa wa, ga pila yar ɗi pa wa, yar ko nzinzi, yar ƙa tsukwa malkyare. Ƙa taramta ka nga ji kata ƙa tsukwa mafa surkumari ka sulaka akwa mbwa. Amma tsu an yaru, yara kwa nzin zi yaru, tsaɗika suwa, ta ɗikwa ƙathra wa ta na ta dar usum ata thaku ka ta si ƙakari. Kata ɗilamta amma kulini ikwa gwaɗita ala hyel ƙamande. Hyel sinta nda laka tu ta thabtala ƙathar har kulini ta kwa, jiktu block ka ta jiktala mji ka tangaka yar wuta ƙwaba matu su, to nzinzi nga ni ta yara kwa harari, yara kwa thar vu yaru, kayar thar ƙal vitu piku ƙa munta, kam nya mji ɗe hirari wa, mi in ta ga ndirar mji da saka pani, yaɗi ka nikan wa, amma ya kwa tarari kamyar sakalaka, inna kalɓela nzinzi hir ɗufu akwa ƙari, ki nzinzi katsa inna wulani ƙa tara ndar kwaba akwa di yaru, tun ya kwa wulari aɗi ndana muntini kwaba a kwa diyarwa, wala yar ɗika su natu nda pala ngazawa, yara ɗi ni sutu yara ham nyawa, wala ka pila ka tara baratali kata sinta kulini, yar kwa sinya, ɗa zi yara kwa siƙari ma takwa wu ta ka santa kaya han nya. Na suɗukura tsuwa nzi ka babana ta kuchali ga nzi ka tsa gira hara ma fayari, ɗufa ga ani nza ka tsa wa, ba bana ta mda natu nda barari amma tsu ta mwavir, ta mwavir, kam yar mwavir kurin ni na tana ƙarjir so sai ma suta ngaɗi hara kalkalwa ta pala ga, an sutu mji ul'ul hir ni. Ammamjilaka ma wala kada thawasi apan ma dana thuvirni, dana pala ta mwavir, to nzir ana in nga msirakur, su nga tsuwa in nga msirakura ri kamyar nda ɗa kam nyani kaɗi ngalni wa, luktu yar thusi tsuwa, wala ina kwa sir villa ma ya mwa ndana pala nga ni kwar wane, e pala gir thusi, amma wane ɗiya ta mwavir, ki pila taɗi mwavir wa, pala jirini ni ni an namtani ka mwavir, ka akwa duniya, tsuwa nbura kwa sikasi, ma da pala jir kurni an nda pala nda mwavir kulini ndana bara kada garini ga na gari thlibur gan ula, gana jiri kulini gannin ƙyar.